أحدث مغامره عملتها أني نسكن بحدا دا <hesitation> نسكن بعيدا على دارنا في بلاصه أخرى <hesitation> أحدث مغامره تحمل مسؤوليتي وحدي نعيش وحدي كل شيء وحدي مستقله ماديا، ذاتيا و معنويا، معنويا تاعبا شويا أما مغامره.